ډیجیټل کمره د عکس اخیستلو اله ده. کله چې تاسو عکس اخلئ، رڼا د لینز له لارې حسګر ته داخلیږي. حسګر دا رڼا برقي سیګنال ته اړوي. دا معلومات وروسته کمپیوټر ته استول کېږي یا حافظه کې ذخیره کېږي. کمره په دې ډول عکس اخلي.